Mu nɛɛ aa o zun o yirɛ, ao zunh o te, ao opiria o ha'ire a zun be. Mun dɛmɛ'o aba nii ma zunh o mabun.